Yerdagi eng baland cho'qqiga chiqishim kerak bo'lsa, bu safarga <hesitation> kerakli asbob-uskunalarni olgan bo'lardim. Chunki tepaga chiqish oson emas va oyoq kiyimni shunga moslab olgan bo'lardim va yonimda dori ham olgan bo'lardim. Chunki tepaga ko'tarilgan sari insonni qon bosimi <hesitation> oshib boradi. Bu esa boshda og'riq his qilishi mumkin bo'ladi bundan <hesitation> o'sha payti dori ichishi kerak bo'ladi.